patuuji mardi nonde baleejum, patuuji mardi nonde danejum. Patuuji maudi tekkudi be patuuji pamardi laafudi mardum gaasa be je wala gaasa ha bandu majum. Himbe do soda patuuji be cede mabbe ngam be wadda be siga ha chi'e mabbe.